لو كان عندي ثلاث ساعات فاضية في اليوم بكون عندي بكون سعيدة لاني استغلها في حاجات مفيدة او ممتعة. اول شي بخصص جزء من وقتي للقراءة بتعلم شي جديد زي دورة على الانترنت. او تطوير مهاراتي بعدين بخصص وقت للاسترخاء وممارشة الهوايات اللي احبها. مثل الاستماع للموسيقى او الرسم وإذا كان عندي وقت زيادة. احب اقضيها مع الاصدقاء او العائلة